Marigna fa hoe tsara ny legioma biôlôjika. Ekeko zagny fa tsy tokony hatao lafo loatra vidiny satria ny ankamarozon'ny fari-piainan'ny sarambabem-bahoaka zegny somary antonontonony dia mety tsy hahatakatra ilay vidiny izy koa atao lafo.